Akory aby ara, ialana tsigny ara rakôa mandre fizakana eketo anatrehandreo zoky ambana zandry, tompoko lay sy tompoko vavy, akory aby antsena, tsy zany fa sekai misy ra koranina ara.